بالمبارك يا رب ألف مبروك وبالرفاهة والبنين، وعسى إن شاء الله يكون هذا الزواج <hesitation> بداية سعادة وفرح لك في حياتك، أتمنى إنك تكون سعيد مع <hesitation> زوجتك وتكون هي الإنسانة ،والوفية لآخر يوم من حياتك، أتمنى إنك تحافظ عليها وعلى الحياة الهادئة.